नारंगी रंग नी उत्साह, गर्मजोशी, आत्मविश्वास, यूंकू प्रतीक व्हंद नारंगी रंग। त जबभी मैं नारंगी रंग ते द्योखदू, त म्येरा मन मां उत्साह अर ऊर्जा कु विकास व्हे जंद। येते ज्वो चि शरद ऋतु कू रंग भी मण्ये जंद। दरअसल ये दौरान क्या व्हंद, ज्वो बदलता पत्ता रौंदन तूंकि छाया जमण्ये व्हंद यो नारंगी रंग। त येते बहुत ही अच्छी चीज बोल्ये जे सक्यंदि, जब भी नरंगी रंग म्येरा दिमाग मां ऊंद, म्येरा मन मां उत्साह अर ऊर्जा कू जू चि प्रसार व्हे जंगद।